Ademi maska menaykani maske eli, norikon ika maska menayigi, norikon ika sadi, لكن uska menayimuname iri, daimana maskea menay, irin menayen dutini dunia kon idan ashringin, wildingo kon ashringinan, hayaini zati kon ashringa tagnin, umurini kon mazbutanga tagnin, yani <hesitation> daimana ashrig menay yani uska menytam.